لو عندي لاب توب فهبدأ اللاب توب أفتحه وأشوف ايه المشكلة اللي بتواجه الفون بتاعي وإن هو ليه مش بيفتح وأبدأ أبحث عن المشكلة ع اليوتيوب وأكيد هما بيقولو لي الحل ، اذا فعلا مش راضي يفتح ومعرفتش افتحه فهروح لأٌق- أقرب راجل بتاع موبايلات وهو يبدأ يمسك فوني ويقولي ايه المشكلة ويبدأ يحلها